Mahay mamatotra karavato aho an fa <hesitation> karazany iray ihany ny fata- ny fatotra haiko ny manao azy. Dia ny olona moa izany ety Madagasikara ety tsy dia tena hoe mpanao an’ireny loatra raha tsy hoe mpiasa birao an <hesitation> mpiasa eny amin’ny banky an, na olona ambonimbony ao amin’ny <hesitation> ao amin’ny fiasany.